A su mengianu a mimma prascidi meda pappai poitta penzu ca pappai esti una de is cosasa prus bellasa ca dui funti. A su mnegianu mi prascidi buffai su caffè impari a su latti, ma a su propprio mi prascidi pappai dogna cosa. Mi prascinti i drucchisi, mi prascinti is cosasa non drucchisi ma cun su sabi, mi prascinti meda. Mi prascidi meda pappai su pai, mi prascidi meda pappai is ousu, ma a su proprriu mi prascidi meda pappai biscottusu cun su latti <hesitation> brioches <hesitation> mi prasci meda pappai cusa poidi essi effettivamenti una cosa chi poidi diventai unu problema. Sempri cun salludi, poitta dui funti is cosasa ca funti mabasa de pappai po sa salludi ma già a su primu mengianeddu e metadi mengianu deu pappu sempri.